Ny savony zany e da ampiasay hanadiova amin'ny fanesora ny loto sy ny mikraoba amin'ny hoditsy. I io koa da ampiasain'olo lafa misy olo hanasa lamba regny satria igny da anisan'ny tena manampy amin'ny fahadiovan'ny lamba.